बांदे धोने के मशीन एक बड़ा बक्सा हो तो स बक्से के अंदर एक टोकरी हो। जॉन दे आम जोइच्छे भी सारे गंदे बंडे हो सो दो राखी और तसी आम चल्लु करो। ओ माए बीच राखी बांदे धोने की मशीन यह आच्छी हो सारे के सारे बाड़े तो दोए आच्छे से।